Avvalambor darsliklarimni daftar, ruchka, qalam va boshqa o’quv qurollarini o’z papkamda olgan bo’lardim. Va tanaffusda yeyish uchun biror narsa, ichish uchun esa ichimlik olib olgan bo’lardim.